kokosii la kɨtakǝ wǝǝ kokosii lóo toŋ na apɔŋpǝ we pɨ láa pɔrʊ pɨ. Nɨ ŋ fɨ nɨ mɨ cɩɩnɩ ekeerii lǝ ma ayɩlɩtuyǝ koru otoŋ mɔɔrʊkpǝ sa kɨ pɨ fɨ kokosipɔŋpǝ pɨ yee yɩlɩwǝ amaa supʊsatuyǝ sa pɨ yee apɔŋpǝ we pǝ yee yɩlɩwǝ. Pɨ caa pɨ kuŋ enyipǝ.